لو رجعت أسبوع للورا ممكن إني أتجنب الأخطاء، أو أستغل الفرص لتصحيح -أي- أي قرارات، أو أخطاء إرتكبتها، <hesitation> أحسن النتائج، أتواصل مع الأصدقاء، <hesitation> أخطط للأحداث المستقبلية، <hesitation> استثمار الأموال، التفكير بالمستقبل، <hesitation> التفكير بما ممكن إنه يحدث بالأسبوع المقبل ، وظع خطط جديدة.